أنا بفضل العيش في سفينة فضاء لأن العيش في الفضاء يعني إنك تقدر تشوف الكون من منظور مختلف تكتشف أماكن جديدة وتعيش مغامرة غير تقليدية تخيلي تطوفي حل كواكب أو تشوفي النجوم عن قرب هادي التجربة ما لها مثيل أما القلعة مع إنها مكان تاريخي الرفاق لكن بتكون محدودة بالأرض وحياتك بتكون أكثر روتينية. حتى لو كان المكان جميل. السفينة الفضائية تعطيك شعور الحرية والأكتشاف بلا حدود.